हाँ मोए किताब लिखण की ख्वाइश तो अब तक है। लेकिन अब तक मैने शुरुआत नहीं कर पाइ आए आप अच्छा तो किस किस तरह की किताब लेखन की योजना है। कोई खास विषय है का मैं एक फिक्शन कहानी लिखण चाहत हो। कुछ ऐसा जो लोगों की सोच को मजबूर कर दे। लेकिन साथ ही मनोरंजन भी कर सके यह तो बहुत दिलचस्प लगत है। क्या अपने कहानी का प्लॉट या किरदारों के बारे में कुछ सोचो है। हाँ मेरे दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं कहानी शायद ऐसी यंत्र के बारे में हो सकत है। जैसे नायक खुद समझण की मदद करद है लेकिन अब तक कुछ अच्छा नहीं चल रहो आए। यह बहुत अच्छा है क्या मैने कल बताओ तो कि पढ़ान की बहुत शौकीन है। और अगर तुम्हे कभी सुझाव और प्रतिक्रिया की जरूरत हुए तो मैं मदद कर सकत हो। धन्यवाद यह बहुत मददगार होते कि मैं तुमसे कच्छु अनमोल लेखो और कच्छु तुमसे सीखो जो मोए लाने बहुत ही अच्छा काम होहे।